Aguna taim nalo, parataim agunataim namini mausu tepolo six o'clock, umado takae aniani, takae anialoa kae tusagu, tusagu, tusagu, tusagu akomala tepelo, boni gesi paparataim kaeua ka masiu parataim ela umado kae tusagu asa kae tusagu, tusagu, tusagu, tusagu parataim auna tadipa mau mausu lago atikiai kalo mausu parataim umado kaeka bobo mausu kae tusagu, tusagu, tusagu umado anua tadipa maumausu rausu lago kaeua ahh inau atuara ka arua boilimua kae koa kae tusagu kae tuu taolo sae gu. Umado aguna io kaka bobo mausu matagu kaina pelo lao, lago sosolalai taka tu, tu, tu lago elai kaeua kaelo eko. Takalo eko elae kaina kae eko magea soma, aguna eko mageala la goreaka akomala pelorare. Tepelo rare, elae aguna taim namini, uaka kae uaka paara patalo kae aruu aloegu, takae aruu aloalo umado kaina kae akama na isagu. Kae tuu kae aniani parataim ti kae koa aka elaikain pataloua ka arua aloegu. Aree takae wara elae kae ekoo kae mausu. Takae mala maumausu taka tu- tu- tu elae kae mausu taolo, takae aloa elai ka tusagu, tusagu, tusagu parataim agu vaka takae aloa parataim tepelo lao kokoleu tadipa tanisi elae inau. Kae ioua taolo, kaina kaeua kalo mausu, taka mausu takae ma mamata elai vaka kae alo taolo. Kae alo taolo. kae aloalo aloalo elai taka uaka asoma taka lauma a kalama kikiu, kae kikiu kae tu, tu, tu ela kae, kaeu ahh inau kae mausu. Parataim dipa amatiau, parataim takalo eko dipa amatiau dipwava palo mala anianiai. Ela kae tusagu, tusagu, tusagu paramataim elai isogu pelo arii ale alei lago kae tegese <noise> kae lao, lao, lao elai takolo ioua lago elai kae tegese taolo kae vaka taolo. Kae uaka kae lao kalo mausu kae aniani kalo waka taio. Raremai sodina aguna tuu elai asa ia. Uaka etepe io rareela ela kalo uaegu, vaka kaelao. Kae uaka, uaka takae uaka asoma ikae lauma, kalama aruu mala tu, tu, tu ela kae aniani taolo kae uaka tepeua kae rare elai uakai kae lao taolo, elai takaua ka tu, elai tu pe soara somai au kae tusagu <noise> parataim dipa papagiauma elai amini siameala idai takaeu kaloameala aloa, ela kalo aloa ka uakia, kae aloa toruna pe pado. Tepe pado lago elai kae kalo tusagu itoi katokai umado kae eloelo isagu umado dipalama wareapanau, diaua oo ine palo uaka taolo, elai kai lao abani kalo uaka taolo. Agu uaka elai dipaka rarausu mata elai uaka. Mete, parataim mete kalo aloegu takalo aloalo taka lauma, parataim kabaka kae lao, kalo uaka paparema ka a katokasoomaia, taka akotoka asomaia lago lotu kalo lao, umado tepolo sanda, dei tepelo ioua elai lotuai kae laotaulo. Agu perea kalo aruu aloo, takalo io uaua, taka lao taka bani, lotu asoma elai kalo tu akamanu sagu kae tusagu, tusagu, tusagu. Tepe mande, tude alai uakai kae lao taolo. Mandeai elai kalo uaka taolo. kae tusagu, tusagu, tusagu tuu pee soariau lago elai kaina agu uaka kalo alo. Takalo alo takae lao elai umado takae elo elai parrataimuai ela aiainiai kae loo, taka tutu umado dei ota turana tepelo atoro weda tepe atoro ela umado agu ammamalo papara dipalo lao sisiri elai inau amini aiari ai kae tu taolo, iala kalo aruu papagi egu. Taka nasii, nasi iala kae lauma anua umado kalama teredia. Taka teredia tadipa maketaidia ela ina takae tutu kaeua inau kalo uako taolo. Uako umado takae eko teperare tepe boni tepe rare takae mamata, elai idai uaka kae aloo taona. Kaina paparema kalo samaia, paparema taka samaia umado planteisen elai kae samadia mete kai alo, kae saodia, elai kae tusagu. Taka tuta tutu elai tepe rare taolo idai kae kalo alo taona. Tepe lao taka lo aloa, taka lo uaka asomadia takalo alo lago elai dipa wainau ena uako palo alo taona. Papara taim moi, kalo papasi eia kain pataloua tepe rare tepe boni elai inau taim namini aniani, aniani dipa okua dipaua palo aniani sia. Aree takaloo aniani- aniani- aniani-aniani-aniani elai parataim kalo, mausu, takalo masu taka mamata elai ena uaka ee kalo alo taona tepe rare. Oiyai pisin kalo lao oo aiaini kalo lao kalo pisin taolo elai parataim italai kalo lao aiainia. Takalo matate aiaini elae, iala taka nasii taka solama ela anua dipala ma kaisi. Tadipa toriau elai dipaua oii nimani iala teremani, elai umaro, ama'amalo italae kalo ama amalo inau sa, tepe rare umado inau sa iyai kae lao taolo? Ela umado amini ka lao, anaini kae lao taolo. Kalo aiaini wakasi kalo alo ato toria kalo tumee ela kalo ose. Takalo ose, ose, ose iya anusa kalo matate. Takalo matate elai kae aiaini taolo tepe rare, elai inau kae lao taolo, kae lao laelo aiaini taolo tepe rare, elae ammamalo amiini we kae lauouma aka iyai amatai kae lauma, amatai taka ka pepeko lauma elai, kaina kae tuu awa awa isagu. Ka unuunu taolo, iala ka toruai. Iala tadipa losoo elai umado lau nau amini inau kae tusagu. Tadipa eruasa elae kae lauma, ahtape eruasa elae ka tugusa, tape losola elai kae laooma, kae ose abanima. Anusa kae ropeama kae lavou abani. Takae lao- lao- lao- lao amatai taalama matate. Takalama matate amatai, elai anua wakasia umado tapelema boni wakasi kalama atabaia. Agu patalo aga anusai taka solama taka lama iruu, ada adapa, ada adapa, <hesitation> weda magu alo atorodia magu iru atoro ela solasae dia. Takae solama rumai takae soladiama elae maketeai dipalama arausu. Tepe rausu elai ma next dei kaeva, "inau kaeka tutu," kae lao abani taolo. Anusai kae lao taka lao takalo tu, tu ela parataim, kiu pe pipinau. Parataim <noise> kiupe pipinau kae tusagu. Elai iala taka ameala nasi kae unudia. Kae iruu, kae unnunu, taka unu unu asoma taka ioma elai kae lao ouma. Amatai kae banima. Taka lauma amatai, anua dipa elosadia, takalo taba ela wakasi dipa kakenau, dipalo irusaea, iala dipa kaisi dipa sola rumai. Ruma tadipa sola, elai italia lago anua dipa kaisi asana mane. Dipa kaisi elai italai takai iio waidia, waidia, waidia takalo. Tadipa kasia rausu, elai amini amaamalo namini inau kae laotaolo pe pado taolo. Elai parataim lago elai inau kae va inau kae lao taolo. Kae baniabani taolo. Elai taka lao, taka lao elai aguna vaka elai asa umado, umado lao bani, lao elai aguna uaka elai asa umado, umado lao bani, lao bani ela kae uaegu anusai. Taka lao taolo elai papara anua kalo dakidia dipa tusadia, papara taim kiu tepe pipinau kalo mausu anusai. Kae mausu kae tusagu, akomala wakasi tapae taposa, elai wakasi kalama alo taona. Kalama taba atoro kae tuu, kae umado aguna ama amalo pe lao peva. "ahh ine mala mana manabuai", elai kae mala mana manabuai sagu, ka tusagu, tusagu lago elai, idai taim tepelo natoia, elai kae malla mana manabuai sagu, ka tagusa- tagusa- tagusa lago elai, idai taim tepelo natoai, elai kae lao taolo, kae lao taolo elai seim, uaka kalo alotaolo takae aloa taka lauma parataim wakana lao anusai akana pagi iala dipa wainau, pamala tutu ai, akamanuai. Taim taka rest taka akamanu isagu dipa wainau ine uaka kiki asa pa aru alo. Moi kalo daki, kalama papasi kae iruu. Taka papasi taka iruu, bipo takalama papasidia takalama iruu, inau kae bipo takalama papasidia takalama iruu, nau kae loo taolo papara aniani tagu ameala nidimuidia saguto tigua nalo tadipa ameala ukaa atoro. Taka paagi taka dakii elai kae tusagu. Taka tasagu taim namini io taka tusagu tepelo rare dipa wainau, "iya, pa lao taolo?" Kae waida " aah inau kae mala manamana buai. "Elai kae mala rest kae tusagu kae tusagu taka tu asoma takae manabu asoma, lago elai uaka elai alo taona. kae lao taolo anusai kalo matete ta, takalo matete taka banima elai iala namini makete taolo kae daki taolo taka daki taki solama takalama iruu, ela anua dipa malamala dipa mala mala rausu elai ianau kaina dipa wainau ooh mageala soma makete magea muu dakia, elai italia nalo kae lauma kalama tusagu, kae akumanu isagu. Aree taka akamanu tusagu, kae akamanu isagu. Aree taka akamanu, akamanu pe sakaiau amini, ita kae tusagu pidaniai. Kaeva elana vakaelai aika eloai taka aloa egu, aloa egu, aloa egu. Para taimu elo tepelo sakaiau elai kae tusagu, saripi kae gomoa, naipe kai gomoa kalo sasama, paparema kalo samaia. Taka samadia- samadia- samadia- samadia taka sama alodia, taka banima takae lauma taka lauma amtai, takalama saea, dipaua ina ti pa koai, aniani pa aniani, aniani atorosoma dipa atoka dipa arausu elae aniani elai kae aniani- aniani- aniani tepe rausu elai kaua ma rausu.